Mitendry gitara izany no mba tiako ianarana satria ny mpiray tam-po amiko mahay mitendry gitara daholo an, izaho mbola tsy tena mahay tsara fa efa an-dalam-pianarana ihany dia izay izany no mba tiako atao an hoe mba mahay mitendry gitara toy ny mpiray tam-po sy ny namana izany. Rehefa mba tafiaraka dia mba afaka miara-mitendritendry eo. Ny piano moa tsy mitovy amin'ny gitara hoe afaka entina mandehandeha ka rehefa mihaona dia hoe andao hitendry piano kely! Tsy tsy mitovy izany ilay ilay fafiny azo amin'ilay amin'ilay piano sy ilay gitara.